Yoo éséfuno babé wanja ékaamé umémééŋ éém, nujuhé uŋaar yo nutaas guñéni, nutaas nuwañi, nuŋayo nusuus sibool, nutaas waaf wamééŋé, éséfuno néjuhé ékando nuwo éém